Isa, duai. tidui, atiu, limau, neniu, itui, wadui, siwai, usa, usejanna, useidua, seidatidu, seitati, seidadima, seidaneni, seidasiwa, seidaneni seidasiwa, hutudua, hutududeidana, hutudua dadua, hutuduadatidu, hutuduadadati, hutuadadima, hutuduadaneni, hhutuduadaitu, huuduadawadu, hutududasiwa, hutudua, hutuduadeidana, hutuduadadua, hutuduadatidu, hutuduaidati, hutuduadadima, hutuduadaneni, tudaitu, tuduadawadu, tuduadasiwa, hutidu, hutidudeidana, hutidudadua, hutidudatidu, hituidudati, tuidudadima, tuidudaneni, tuidudawadu. tuidasiwa, hutati, hutatideidana, hutatidadua, hutatidatidu, hutatidatidu, tatidadati, tatidadima, tatidaneni, tatidaitu, tatidawadu, hutatidasiwa, hutudima. Hutudimdeidana, hutudimadadua, hutudimadatidu, hutudimadatidu hutudimadaneni, hutudimadatiu, hutudimadaneniu, hutudinadawadu, hutudimadasiwa <hesitation> hutuneini, hutuneinidedana, hutuneinidadua, hutuneinidadua hutuneinidatidu, hutuneinidati, hutuneinidadima, hutuneinidaneni, hutunenidaneni nutunenidtu, hutunenidawadu, hutunenidasiwa, hutitu, hutitudeidana, hutitudadua, hutitudatidu, hutitudati, hutitudadima, hutitudaneni, hutitudawadu, hutitudasiwa, hutuwaddu, hutuwaddudeidana, hutwaddudadua, hutuwaddudatidu, hutuwaddudatidu hutuwadudatiu, hutuwaddudadima, hutuwaddudaneni, hutuwaddudaitu, hutuwaddudasiwa, hutusiwa. hutusiwadidana, hutusiwadadua, hutusiwadatidu, hutusiwadati, hutusiwadadima, hutusiwadaneni, hutusiwadaitu, hutusiwadawaddu, hutusiwadasiwa, hutunna.